डेनमार्क के खाना बहुत साधारण अउ स्वादिस्ट होथे। ओमन ताजा सामग्री के इस्तेमाल करथे। डेनमार्क के कुछ प्रमुख व्यंजन हवे। स्मरब्रॉड जे हर एक सैंडविच होथे। जेमे राई के रोटी के उपर मछली। अंडा के अलग अलग टॉपिंग होथे। डेनमार्क के लोकप्रिय मछली भी टॉपिंग के साथ परोशे जाथे।